A famboarana légumes agnaty lafaoro ndreky zany an, a <hesitation> tapatapahina zany an i le legioma zegny tianao, de atao anatina plat, de rehefa avy agnatina plat izy an, de ataonao menaka an, de <hesitation> ataonao, s- dia ataonao agnatiny lafaoro an, de tianao atao temperature le tianao hahamasaka ananjy, de rehefa masaka izy an de alana.